Un bueno xuu de kunjan xan ndeyutan vii xinideyu este kunu nundoyo ndakunji he rigo non ndoyo ndakuji nruchi no'o endoyo ndakunjin iin este iin ndichi xhinite ndichi han ndichi nani yikuan xuan kii ke'e xo'o ka'axa njani kaxa'a kian na'a nanixani, njanxa este mas ka'a kanika inkaxa este manindeyu andoyo teyo nindu nuchi nuu enduchi tiluu xukani na'a yukani kua axa xuan xuan kayikuan.